أما مرة مرة طيبة هكاية لقيت مفتاح طايح بقيت حايرة متاع شكون زعم المفتاح هذي وعليش طايحة وكيفاش طايحة زعمها قاعد يلوج عليه هزتها معاه وحاولت تجربة بش تشوفها ناو ناو متاع بيبيني حلو ياخي اكتشفت اللي هو حلو يعني عنوان بيبين عرضت الموضوع على زوجها وقالت له وحكيت هي وياه راني لقيت بيبيني مفتاح هذا ياخي رجلها قال لازم نحنا نخبوه خاطر هداية سمي ياسر اختر برشا ناس اشرار نجم يستغلوه بطريقة خايبة.